Reto aby ñy sakafony ñ'olo an'alzery añy: -Ñy sakafo misy gluteine, -Añatiny zay ñy vokatsy misy vare (ñy mofo, ñy paty, ñy serealy). <shushes> Rozy añy koa tea sakafo misy ronono, -Manahaky anizay lafa ñy raha vita aminy ñy ronono iaby teandrozy, -Manahaky anizay ñy fromazy aminy ñy aorta.